الشهر المفضل عندي إذا باش نخم في مدق شهر محقق ما خممت شهر قبل ديكون ديسمبر خدر فيه هو دي عطلة عشتا وفيه هو دي الراحة متاع عشتا يعني بين البرد وبين وجود الصغار معايا والعائلة ملمومة نتطور ديكون شهر ديسمبر هو المفضل عندي أما في المجمل ما عنديش شهر حسب الطقس أكثر من أشهر.